yani ishinii mal bisan kas ijemt. yani lilla mabawa ishia sun yani hin balance siti bisan kas yani wonsun environment sunen lilla adabtitii. dubatan won ishi ishi qar qart yani akama won mabawa gudio qabdi dub woni sunen yani hindogorti yani bisan kas ijema fa hinqar qartii won akasi sun.